ʻʻⵉⵜʻⴰⵏ ⵏʻⴻⵜ ʻⵙⴰⵔⵉ ⵜʻⵉ ⴷʻⵉ ⵜʻⵉ ʻⵉ ⵡⴰⵉ ʻⵉ ʻⵍⴰ ⵏʻⴻⵜ ʻoⵙⵉⴽ. ʻoⵙāʻⴰⵏ ⵏʻⴻⵜ ʻⴷⴰⵡⴰⵢ ⴽⴰⵏ ʻⴻⵏ ʻⴻⵏ ⵡāⴱ ʻⴻ ʻⴷⴰⵡⴰⵢ ⴽⴰⵏ ʻⵔū ʻⴷⴰⵡⴰⵢ ⴽⴰⵏ ʻⵊⵉⵎⴰ. ʻⵡⴰⵔū ʻⵀⴻⵔⴰⵏ ʻⵀⴰⴷⴰⵜ ʻⵡⴰⵔū ʻⵍⴻⵏⵜoⴽ.